Tou sasiat pat metou resen tii po resen tii ung ketare tare musti siwo ne tou nusa sia resen e paman um pepaya ngena mamoali ne paman u toroana mamoali resen ti umpou witum pepayangen witum ton toan witum ajar wi saman kangeanu e paman um pepepayangan mpong tii u mpong u resen tiu umpong nitu ma